Rafigi al bidor daʼiman biya kul akil ha nasiha ha inda afe amma ka biridal akil al inda sukkar haw ba gullayya ban saha bekon assukkar ma minal akil takkarkar min jildal nadum ille bidor amma ma bizida afe ingusa assukkar wa ihawil iwazi akila ma iya kul in mali bilen wa kullu akil biya kula da biʼerif bi za da si ha.